عشان تسوين كيكة بسيطة تحتاجين بيض وسكر ودجيج وحليب وزيت وبيكنج باودر وبعدين تخلطين المكونات الجافة الهي الدجيج والبيكنج باودر وبعدين تحطين الخليط تخلطين المكونات السايلة الهي البيض والسكر والحليب والزيت، بعد كدة بتضيفين الخليط الجاف على الخليط السّايل وتخفقين لين يتجانسوا، وتصبّين الخليط في قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالدجيج وتدخلينه الفرن بس.